Le klaxon ndraiky ampiasaigny mbô hievitegna le fisian'ny f- fandonagna zaigny de ôhatra le bisikleta na le tom- le hiso- ihoatra ôlo igny de afaka amin'ny klaxoninazy fogna izy afaka misignaly le ôlo.